स्कूल मा शो-ऑफ से बचंडो ते हमते संवेदनशीलता अर शिक्षे जरुरत वोली अर येगा आलावा स्कूलु ते चैंडू की उ अपा बच्चू ते योक डिस्कप्लिन मा धोरे अर योक नियम-कानून बड़े ल्यो।